Gny- gny fahafantarako zao lafaoro zao, de izy manafana hany zany ketrehinao aminazy eo, ohatry hoe gateau regny, poulet roti de le ireglenao ny hafanany, misy mesure amin’ny vatany egny hoe <hesitation> aia ny hafanà tiàko atao am’ty raha ty. De izy koa tsy mety mandeha laha tsy atao am'courant,.